Binessunii binessii akii gadarsatif arba fa, binessunii mara birri woluman jirra, marra gudda woluman yaa, duumi dandee wol hinlakisuey, dandee akum kanan wol hin lakissu, inamaa marra birri wollin jirru won wolba wot midafetti, bere ishin yaat yote woluman yaati, duumi dandetee akum kanan wol hinlakisitu.